حيواني الاليف المفضل هو الكلب. الكلاب مخلوقات وفية ومحبوبة وتتميز بقدرتها على تكوين روابط اه قوية مع اصحابها. احبهم لانهم يوفرون ويمتلكون طاقة ايجابية، بالاضافة الى انهم يساعدون في تحسين المزاج ويشجعون على النشاط البدني من خلال المشي واللعب.